Aba kwo ongmo-ngmo, ongamo-ngmo ki igyishapa mani nkim oya yimu ko kwo, oya fi igyishapa iene, igyishapa afafu, aba ya lu, agyo yi igyishapa lu, ogbo oye ya yifu nu ya wo nowa nowa kwa pyo onebi, ya wo onehe dede lo, to awo lamu oni aba yogwu ma awoba ma, aba bagye ba yuwa yi ya, agyo yoya ayo sho okoka, den olamu ni wo onehe ifu nu mani aba yo shifu kinyawo yona, yona aha ba yi inyawo sola, inyo na ayi sola mani, agyo yona sere, sere kpi inyo neneshi mani ki kyanu yi sa ome aba ya kpo shifu kok inyawo na ayi sola mani ni, ogyola wu, ni owu ki ikyikyo, osho okwunu ko wowu, oza ni wiyo ko bobo nyee, aba sho ikiyini ka ka alago, aha ba sho onwa, aha ba sha akpako, aha ba sha anowa, aha ki ba sha ayibo olamu na ayibo bi wa daha ni aha ki ya kpo gbayi ki ya shifu nu ta agyolo kpo sho mani no wu gi ikpiye jim nyee, aha ngo ope ba yi lifu nu ba ya kwu, agyolo yo kwu mani neneshi no omo okwu oni anu pini ogboza nyee yifu nu ni aba yogwu no ongmo-ngmo oma. Then aha ki ba sola ki igyishapa nehe, aha ki ya tobobo gogo, olamu oni aha yi igyishapa lu buyoni nka ni, aha ba yo oba ya, abo yo onehe ome. Aba yo na kpi inyawo, yi inyawo neneshi hola ome aba wa yoni pyoshu shifu nu, aha gyolo yimu aba fo onwa shifu ki inyawo oni, ni igyishapa ani yola ni, oya za, oni gyelo ze wi igyishapa no yi inyo na asho yigwa na agyolo wa ma na amo ra oze ma, aba yo asa, agyelo yosa me, aba ya otasa yayo hola, agyolo yo otasa hola aba ya anowa shifu ko otasa ni, agyo ya anowa shifu ko otasa na hola ni, ni anowa gyolo ngmola aha abawa yo alibasa yishe, aribasa man agyo ya aribasa yishe abawa shifu kanowa aya aribasa shifu kanowa no ogyolo ki ngmola gbayayi aha bawa hi inyawo aba yo otu aba ga gba awo ozani wa ko obobo ni vo akpako go olamu na aba shi ni aba yogwu mo otumatu okwunu ka-ka kabakpa ni aha alago de ba mo de byo owoza gwogwa ni oyo olayi ka atarifu nyee, to agyolo yo oni yiwu mani abawa yogba agyolo yogba na ayi hada kpa ana akpako neneshi dan aba wa wa shifu kano man, agyola shifu kano man na ayo ngmola ishi gbayayi, inyi nyawo kanatarifu mani na pini aba kpo bawa yi shifu nu. Ome aba yo ozani wiyo kobobo yisho agyelo gbe ebe, meme, ebe ki ikpowu kwe ebe kena, kwe ebe kogwu aba yo shifu nu oya zi gye kpa anu dubu kweyi oya ze, ogyolo ze no ogwa kpitiri iyo iyo kobobo nyee ni yanu mani anu ome pini aba wa yosa ishi no ozeni aha fi igyishapa nehe mani aha bawa fo aba wa do obobo shi ikweyi nu ome aha aba fu ba ha kpe ebe ni dudu. Kaga owo ishikapa gogo oma ongmo-ngmo ki gogo oma, ongmo-ngmo ki gogo, ini igyishapa no ma mani aha ki ba sake ba yoya ivo-o-o-o olamu la ka anasara na biwa kikyemi ni na aba yogivu mo ojolof aha mani ba yo olamu oni lo, olamu kakaha ko jolof pini wo ongmo ngmi oma na aba kwo ikpi ikyini ya kwo kwusu ase ba ha kuma ba shotunche ikweyi nu olamun ni ka kaha ka alago ni ome.